பூகம்பங்கள் திடீர் மற்றும் சக்திவாய்ந்த இயற்கை நிகழ்வுகள், அவை பரவலான பேரழிவை ஏற்படுத்தும். நான் அவர்களுடன் தொடர்புபடுத்துவது இங்கே. தரை நடுக்கம் மிக முக்கியமான அம்சம் தரையின் தீவிர நடுக்கம் ஆகும், இது அரிதாகவே கவனிக்கத்தக்கது முதல் வன்முறை மற்றும் அழிவுகரமான வரை தீவிரத்தில் மாறுபடும். கட்டமைப்பு சேதம் பூகம்பங்கள் கட்டிடங்கள், பாலங்கள் மற்றும் பிற கட்டமைப்புகள் இடிந்து விழலாம் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க சேதத்தை சந்திக்கலாம். இது காயங்கள் மற்றும் இறப்புகளுக்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரமாகும். பிந்தைய அதிர்வுகள் ஒரு பெரிய பூகம்பத்தைத் தொடர்ந்து, பெரும்பாலும் அதிர்வுகள் உள்ளன, அவை சிறிய பூகம்பங்கள், அவை நாட்கள், வாரங்கள் அல்லது மாதங்களுக்குப் பிறகு கூட ஏற்படலாம். இவை பலவீனமான கட்டமைப்புகளுக்கு மேலும் சேதத்தை ஏற்படுத்தும் மற்றும் மீட்பு முயற்சிகளுக்கு இடையூறாக இருக்கும்.